हरयु रंग जु ची येगा बल पर ता हम जीण लगया हरयु रंग हमते हमा प्रकृति ची हमा खेती-बाड़ी ची हम चारो तरफ हरयु-हरयु देखिते हमा आंखू मा हरयू ता हामुमा शरीर मा ही हरयू हर भाग हरयु-भर्यु ब्वन ची की कण ची तेरु शरीर हरयु-भर्यु वनी ची तेरु देश हरयु-भर्यु इन रंगु ता क्वी भी उद्हारड नि दे सकदा इथी महान रंग ची यू।